Sry Lanka zen̈y malaza amy raiky klimà tirôpikaly <hesitation> zen̈y raha mampalaza irô Sry Lanka àby io. Dônko ai aroe fo zen̈y vanim-potoan̈a amin-drô ai: maiky ndraiky fotoan̈a ny malen̈y, rô roe iô fo, karàha ze. Avô <hesitation> manintsinintsy ndraiky misy malen̈y matetitetiky zen̈y amin-drô amy faritry sasany amin-drô.